Gny azon'ny gn'olom-belo atao amizay fotoana zay aloha mba hivelomany no tobaky rano tanana ray manontolo ty zao tontolo zao de gny fa mamboatsy sous-marines maromaro diany zao hahafaha mivelon'agnatiny agny, mianatsy gny fiagnan'ny gny biby agnaty ranomasina agny, mianatsy gny, ino izy tiky, gny miaina agnaty rano fa diany zao satria tsy ho tsy ho velo mihitsy tsy ho tafavoaky raha tsy mahay miaina agnaty rano koa. De zay, zay diany zao gny tokony hatao.